<noise> Anaky <noise> telo ty <noise> karazany: <noise> menaky Oliva zao fandrahoako hena, <noise> menaky Soja fanendasako hena <noise> <noise> menaky tournesol am zao lafa zahay hanao mainaizy igny. <noise>